أفظل طبعا إني أتقدم في المستقبل مئتي عام، علشان أشوف التطورات التكنولوجية ،أنا أهتم بهاي التطورات، وأشوف تطورات الذكاء الإصطناعي راح توصل لأي شي، حاليا قاعدين نشوف إختراعات مذهلة، وإنتاجات للذكاء الإصطناعي، فأنا مهتمة إني أشوف بالمستقبل كيف راح يكون.